एबे इअ जुन सार्बजनिक गाडी सभ बडै एक महिना म मुइ कतेक ताल चड्सही कहिक माहा त एबे ठयाक्कै इतुरे ताल चाडससु कहके त हिसाब किताब हैने बडौ ना । एबे जतेक जाइक मन लगसई बजार सभ जतेक ताल जाईके मन लगले उह्र अनुसार जेससु एबे । उहे महिना दिनक हिसाब कैले जौं लगभग एबे उहे दस्, पाँच दस ताल चढै हबसु होला । एबे एक ताल गेली त एबे पच्चिस तिस रुपैयाँ लेसौ भाडा एबे उहे अनुसार हिसाब करे परलई । मने मुइ ओथिया एसने बजार सभ कहाँंवा कहाँंवा जाए पर्ले बढी जसो मने यपने मटरसैकिलिया चलोससु । एबे यापन मटरसैकिलिया चलोइक माहा त एबे जखनी जाइके मन लगले एबे जाए सकसही । एबे ठ्याकै एबे इसियाए फेरी हैने परसई, एबे यापन मटरसैकिलियामा एबे खर्च कहैक माहा त उहे एबे तेलवा भरैक हसै । एबे तेलवैक ओथिया खर्च कहदेउन इचिहिची बनावे परलई, पम्चर सम्चर हसै ओकरेके खर्च एबे एक महिनामा त लगभग उहे हजार पन्द्र सय जतुरा एबे मोर कहदेउन मटरसैकिलियामा खर्च हसौ एबे । इतुरे हलौ खर्च कहके ।